انا بفضل التخييم في وسط الطبيعة الطبيعة تعطيني احساس بالهدوء والسلام الداخلي اللي ما اقدر الاقيه في الفنادق الفخمة أحب اكون في مكان هادي وبعيدا عن ضوضاء المدينة وأعيش لحظات بسيطة وسط المناظر الطبيعية التخييم تجربة تجدد الطاقة وتشعرك بالحرية